Tsy voatery <hesitation> ny demôkrasia ilaigny mety satria ny demo- kôfa hifidy prezidan na misy handany lalagna araiky ilaigny demôkrasia fa amin'ny lafiny araiky afa misimisy raha misy raha tsy ilagna demôkrasia tokony didy jadony ampiasana azy.